Minen ghughurdha amtan khaan yaani Kaa kisasa Khan wonn athi itathu Mal athin ishethethu wonin berre harkh ithi dhigethen jirah unin kunen yaani rangi adhi khabaa dhib yedhe fereji khabaa harkh ithi dhiketha dhubinen Mal athin gar choa dhartha dhetheathu wonni adhi akasi dhagartha arkha beree harkh ithidikethenu wonn akhanathu won akasi maanishithi dhuathan berre hamtuamuuu yaani miin amtan thii yaani wonn amtan ghadbathe